Livi na nka kuu ta ya'a xi ye lo, ta ye chitií lo kua'a nka lo <noise> kee yekuāā naá lo ini nka nchi naá kuu ye ñaña, xi keei te yekuāā naá keei te vei, ijloi ye chong naá, jnu ye na kuna-iniso ye nchivii a nale kaa nuu lo yɨ'ɨi naá, te ve ní ye ñaña ve kueka ña'ai. Te lujua ye rindi lí, nda ja'ai lo vei te jnundojloi jue'ei lujua ke'ei ye chong naá, a jnu ña'a ye ye c <hesitation> ndeye naá lo kakune'ei lo vei te jnundojloi lɨkɨ ye chong naá. Ye chita, ye chita tuku naá, xi lujua vei yekuāā naá, jnu ye iyo nka ɨ́ɨ́n jnu tataso joo nka ye vijli te vei yeei yekuāā naá lo vei lo yeei naá. Lujua ye nchɨn lí, nda ja'ai lo tɨndɨi lo kaai taka ye vijli nka lo na kua'a nka taka yata ve'eso naá, a livi ye nchɨn naá, xi lujua vei lo tuui ta ye kichiso naá, jnu ye burru naá, a ye chiva naá, ye nchikutu naá, ndeye ta ye chitií naá te vei tuuña'ai, te lejne nka te ni ini nkaso lo xitakoyo nɨñɨ naá yata ye kichi naá, te ye nchɨn naá lo ve lo ke'e yekuāā naá nda ja'ai. <noise>